Zany moa zany tsy manana fiara manokana ka noho izany dia mandeha fitateram-bahoaka no tiako kokoa. <hesitation> io koa moa izany ny antony dia somary mora vidy ihany ilay saran'ny fitateram-bahoaka raha ohatra hoe mia- mihoatra amin'ny manana fiara manokana ohatra dia mila mividy solika ianao dia iny an, lafo. Eo ihany koa ny mila fikarakarana ireny fiara ireny, kanefa raha fitanteram-bahoaka izy izany an, tsy anjaranao ny hikarakara an'iny an fa mitaingina fotsiny ny ataonao. Dia izay izany ny itiavako an'ilay izy.